Për taiese i unge, t'i pìe ël taiaunge e pöi pian pianot t'i tache da 'na part e vade fin da l'auta sensa fete sagné